<noise> tom, miyiɗi huutu julde julde famarde waato julde sumaye dun wiata nde ko? saboda neɗɗo sumake, neɗɗo donsuumi to ɗun ɗon der makaranta ma, to ɗun haje kugal ma saboda muhimmanci sumayeje dun suumi de, sai dum wi'ah dum hokki huutu bacci makaranta dun hokki be huutu naube dun hokki be huutu hoje kungal be asibityi ko ina kowa hokki dum hutu ɗum warta wuro nyande julde, bacci kowa fu e waɗa murna bornoto kaya kesum, dun defi defina abinci nyamdu boddum ndum defay kusel dun wadai ko dume du yahi yahinai ziyara, kowa don nder murna don nder farinciki wala hayyare hakkunde kowa a nanta dun habi a nanta komai. kannjum ngidirmi hutu julde wala haure, wala hayaniya on kautei njoɗoɗon on ngeuta on nyala. ɗun yaha ziyara wuro oo ɗun yaha ziyara wuro o ɗun yaha ziyara wuro o ɗun wadi wadi na ziyara hakkunde lenyol wala matsala wala komai, anantadun habi sukabe anannai e be diggi baggi mabbe ɗun piji pija na be pucci. dun yaha yolde lamdo e dun piji piji na ananta goddo habdi e bandum bacci ma ananta e be kaba hakko maube saboda muhimmanci hutu dum kowa don nnana beldum hande do dum hutu julde julde nde nde welde to julde laihani to nde wari. haire bo kowa maudo e baccel don wada murna laiha wari min nyakkai kusel min nyankkai kusel. gaɗɗo lebbi e lebbi nyakkai kusel na, julde to wari no dum wi'a part ni julde den warta haa salo neddo nyakkayi kusel to hanjum komaye fu wata murna. ko moye fu don wada murna, maube e baccel booyudo nyakkai kusel fu barka. julde, barka julde lahiya ko wa sai wa'ini fayangel. defi kussel e fayende mudum nyakki, har nana goddo e yi'a hai wallahi har miyida mi yi'ah kusel ngel ma stabar mi huri ngel har minana to mi yingel minana bami tutai. oo ma sai nana wi kusel ngel kam hikka mi yakki kusel boma nana hikka mi yakki kussel ko ngairumi nyakkuki kusel haa mi yejjiti anma barka julde. dum hoosha dum yaara wuro waane dum hoosha dum yaara wuro waane wuro lenyol, wuro soobabe soobabe inna saboda baaba ko beye dun yari yari naibe kusel to julde nde maudo e baccel yidi nde, Gorko e debbo yidi iri hutu dum kowafu don wada kokari me nyotai kaya maudum jon be don biini satin waror bani hande maulidi satire warore bani hane maulidi mi wala pade mi habbai lalleri, mi moroto min miandauri anko min misodai kaaya too ni dum wattoka. jajjabtirki komoyefuu waane a wadina anko maulidi? "ahh mi wadai" anko maulidi? to hanjum ma anko mauludi ma ɗum dowi muhummanci saboda huutu hutu mauludi ko toye nyandare sai ɗum hokki hutu mare sai dum hokki hutu mauludi wala kuugal wala makaranta wala koɗume dum warta wuro dun wadi wadina murna, dun wadi wadina murna wobbe haa dum defi defina dun nyama wobbe kirsa gerode wobbe kirsa sai har dabbaji edum wada to murna sosai hoje bacci. musamman ma bacci ngondi makaranta hanbekam murna sosai ngadata saboda makaranta tonmu dun wurtinanai be nda ngadai anko kaza to bornaaki kaya kesum dum naddai be be ngado ka murna e be ngada farinciki nyandere ndam nde wara be bornoo kaaya dum kam be nana beldum ni be borno be nana beldum. nange nge be nanata nge. belɗum kawai be ngatta ka nanki e berde maɓɓe to mauɓe ɓenma non. wala haure ananta dun wadi haure <noise> hanjum ngidirmi hutu hutu ko dun iri hutu dume, mi yidi dunme mi yidi dum saboda to dum don wada hutu a nanta edun habi to iri huutu julde en, hutu mauludi ananta goddo haddi e bandum to huutu makaranta boo nde mi malamjo mi yidi huutu makarnata saboda nimma mi jodo mi fofta to inna ji en ma be njaha e bacci mabbe ton be nana ko malamjo nanata emakaranta to dun fof to mi fofti ko dun sati didi ko dun lebbi nayih neddo to fofti to nanai beldum entare ɗuɗɗum mudum nanai belɗum bawo lauru kadinbo dun warta makaranta dum jodake.